<noise> Sij napien ninguy lo que ni mos ta- tangush shakuaj najñe sha kual ps alnej ajñuwuw ajtokey sa satsan este me aceite de olivo cam satsatsam sashindiem oshokuejts y meawan guey ps ata curar a veces schien este kuñ toan juñ a que toan awun joj awun meawan lo que ajlock a veces tiliej meajts tiel mi paj meawan guey arang najiet küñ kej pos por eso shikon shikej satangaj chiend nokesh sha mam meawan guea kej shikon ps canen caman tokemos sambam toke sha kual shakiejche tokej sambam adelante pues meawan aho bien.